پولنډ په دوه زره او څلورم کال کې د اروپایي اتحادیې سره یوځای شو، چې د نړیوالې اقتصادي او سیاسي جوړښت برخه شو. د دې پیښې سره، پولنډ د اروپایي ټولنې په برخه کې خپل رول پیاوړی کړ او د منطقوي پراختیا، د اقتصاد وده، او د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړل.